<hesitation> ù wá màa na tí blù ɔ̀kpɛ̀ nì wàá nyà, ɔ̀kpɛ̀ɛ̀, kayi ù ɖa ti ɛnɛ́ ónó do nàáa mì ɖòɖòàà. Elílɔké ɖí wàányà ká. ígbɔ úni ɖi ni úni nèe nènè íɖi ányi èle súù, ù na ti màa bàáá mi ɖòɖòàà. ɔ̀kpɛ̀ ɛnɛ́ɛ̀ ú nà za mi ti ɖɛ́ɛ́, ɔ̀ŋɔ káèè <hesitation> ù nàáa gegle kása ɔ̀ŋɔ nàá ɖoɖòà. Eli <hesitation> ɔ̀kpɛ̀ na ti búni ìŋòwà màaɖí màa ɔmi fíà nì bìà ba ti ányi áàmi lɔ ínà zà fía kile blù ínìwà maaɖu <hesitation> mò màa ba ŋà bɛ̀ɛ blù ɖì <hesitation> íkàfó ni <hesitation> ɔ̀nùsà, ɔ̀nùsà ká, ɔ̀nùsà ká na ŋà bɛ̀ɛ, íkàfó ká na ŋà bɛ̀ɛ, ì búá wàá ɔmi fía íklóklo ká ɛnɛ́ úni ká na ŋà bɛ́ɛ, úni kátà mi tíì búni búá ɔmi fíà úni ɔmi nɔ ni ínìwà gàké aŋ ɔmi fía búá ɖíàlɔ, bìà bù tà tiì, bìà ba nà úni ɛnɛ́ɛ̀, à nàáa fè ɔkuma ɔwɔ yilɛ ɖèé fe sòwa úni zòo dò ɔku ma úni yilɛ ɖèé feè. únì nàa ŋà bɛ̀ɛ blèwù blèwù blèwù náka náka náka náka gàké ɔ̀kpɛ̀ nɛnɛ̀ búni bati gbigbi gbigbi <hesitation> búni búá ɖí màà ɔmi ká fínɛ̀ bù na ŋà bɛ̀ɛ.